Kalau untuk ini <hesitation> pemandu ini <hesitation> wisata sona bagian au atudu sona bagian mamanak manaa adalah bagian yang nanu hiasan manaa.